<noise> Alay igny da <noise> misy gn' apetaky amin'gny tagna da misy gn' apetaky amin'gn fo; da <noise> vita izay da kitiandreo gny vatany; <noise> da misy raha tsipitsipiky izay miboaky; da miharo gny taratasy miboaky tao; da vita igny da izay gny fampiasa anazy.